Iewa, zah zany koafa ah ahandro <hesitation> tsaramaso, tsaramaso io zany tonga de aharoko antsanjy io ai, antsanjy, matsiro raha io koafa miaro zany, bokeo samby mora masaka, sady koafa miaro raha io tonga de matsiro leroa ai, sady mampa- mampalany kaly zany, anao tonga de tedankanina direct.